Yo prefieru de vivil sin televisión. La música es una parti emportanti dela mi vida, me hazi sentil vivu i m'ayúa a espressal las mis emocionis. Me gusta d'ascuchal música en qualisquiá momentu, sea pa acalugal-mi, sea pa hazel exerciciu, sea pa desfrutal dun ratu güenu conos collaçus. La televisión, d'otru lau, es algu que pueu passal... pueu en... entretenel-mi d'otras hormas, comu leyendu un libru, ascuchandu música o echandu tiempu colos collaçus i la familia. Amás, creu que la música es más pressonal i emocional.